Okei ko rarre hamanse nig tu terko wuku. ti terko maku ko ron lua mats ranga matsi niga tre tsinaguku ne tamar na mats masla rhena a ku terko <hesitation> kuron ka bte ron lanig tru skul ba tra man sararei rehena sararei masli ron hati miku gela gu baga tna jek enga man tanga i latu. Latu rke lo kami han balte lantoa womli haplantoa ni karola tina. kba pota ti la- lalam na ske la mialam aman pum. ese a kuei a pannen te sbe la toa pum na ba pum- lame antuen tubtu mema topsa tsa tohats a pum i han. lamme antuen tubtu puts memi han a <hesitation> bong. Teka won mulam i han te tra wonguku. a pum nonia pum nahas aka tra man kannan paplaku ni han te ka tnanu balte tatin kamemua <hesitation> ni gumgum aman niga te kaworen. Tra tu terko waku. ku promis Hirta paplku na siwi han balte hakats num bagi terko tan muatu trossu has. gi sablan simia bu bel belo bte sabla paplaku mengagi gusna han na <hesitation> a mats katum mats poso ge haposo tun nasegen tra mats poso ge haposo tun nasegen tra mats poso ge haposo tun nasegen tra u pumal rke na hatamun tunera bu pumal puta. Te kto wonen rke rhena <noise> ge mas kute senaga temar laona irke tu terko womaku bakute pan gme hrene kumnu ngil tra balina mats ka- ba mats bate gei papalaku weri na mats rarre. <noise> Kakamiats toats <hesitation> tsinane tamaguku bu pumal taren bu gegia ba pota te la- lam bante hati menuku,"lam gena tre nge <hesitation> e tsinaguku ne tamaguku," bako terko tra pota rek. ba pota tela gulaku Herna ku kamia <hesitation> pota ti ka wuku traha ti ka wuku rke solon rehena kumnu mla tru mar pumal rke kati matut miakua rori. <noise> okei irke pota tna ton tra hamansa mregaku katun rke. harene kotra puts wenigi ti terko maku bakte tra renaga tol a <hesitation> bubu tar rke bakte hakatsi nenigi noni bani boka ko ton tra- tra tna nigi herena kasmenugu mar katun rke pumal te kameren rke. okei <noise> tela hamansa weren rke kotra puts nigi ti ka womaku <noise> okei tanta pota ba aku nats tan tats tuluaguku ne tam mulam balme lamuli ba trats ramun i tama tum lamna lamna katsin tobu tun tskis kba none jecop e hati lol rio lam- lame Ge sil nasenga ramun rke."Ge sil nasegen baga te lan- toa wogli haplan toa tina tis, gena kagui hapla tina baga te tregli pororan ni hitou ni me". Bakte rangta hamanse nege jecop. e nehne laman na? Bante tsina,"emua bani mne laman na bani,"gela gu rke gena hatkopis puts gmamani pal lan puts has". naku mna? <noise> okei bakte hate menge kubin. yo ge toa lanaga. ge kute tun segen. Pota ti la yalam tum alam e sil tun nasina ramun lami sbe mamana ha noni paplaku manka te wolo ma tra man skuna nah te rus ma tsia skuna te bula paplaku ri tis bu wolo te sta mre namen i gusna <noise> man ruei tra marro ti sila lalam ti lao lalam. alame lamle la- la- la- la a mito naha yena nalu lu nasi <hesitation> mar kohele t sta lalam tin E saptu puts nasiwa tra yena balam e lamula la bakute ha rangate nge jecop. e susukna tse lamna nokuna?"Emua bani. ge susku hamansa naga rke,"balam te lamle man kala has te tapa paplaku wi yasa mats kulu kba lamu lala balame lat lamula bakte hatina lime. gela gu rke tkopis gmamana bagate milu haniga naga mats tunan kulu rek. mats kulu mats terko noni. balam te la mula la- la bte longlo hamansa num bu tis te posna. na noni longlo tan tis te posa hamansana. Pota tu lalaku bte tranum tsitsing num tra makum husa. noni tan makum. Tkopis puts malam rke balam te laputs num i tin i pororana ni hitou,"ah noni bani man makum rke boka?" <noise> bante rangta puts nama e nehne lamanna tse susukne? Naku,"puo makum bani rke mne mne lamanna. susku hominnuene". nigan Gamon kanum. balam teka num ka- ka- kakanum kpa bte hate hamsa ge tkopis naga. balam te tkopis puts hamansa ma la lama miluen mulam amats tunan kulu tum lami sta troma nma ta tohats tromna. Balam te sta nuama tra <hesitation> a yana na mito has ti sta lale malam i ramun. bte lame tkopis me lam- lam- lam balam tela me bte longlo num u boat te lanma. ei sha nonia ka tela hamansa rke?"Emua bani katun e <hesitation> u tsinhi bani tsaha. nalam ah"u tsinhi. ba u tsinhi tru poka boka. Te lame la- la- la me tubtu puts nmi tama. lame tubtu puts nmi tama bakate lan nokune. naku oh irke bani e <hesitation> solon susukna Balam telame ktenmu ngto hangtenmu ngto tum bte luenga matsi yana na matsi mito balam te lopi nemen tru ngto. Nonie jecop te lana nalu puts enma mats topioko. pso tra <hesitation> kuin tepeko tanen bte sta nama balam tme hahunum <noise> balam te lamu huhu hakpa nasiyen balam te nan num bte hati mi regu len- age laputs hamansa naga pota hamansa gela naga. naku okei nigna gela hamansa naga bte takei na tum hate lol megen sta tnemua mats tunan kulu tum gela hamansa wengi han balam tna tobu tobu tobu. lamu tobu hakpa nahas tum balam te lala tun hamansa. irke bani mne lamanna tama ni tegese mne lamanna <noise> e rhensina i rke kotsi naku irke sohna rke ni taun tina ika bi ietan toa tina noni Trats han te gomeri noru mne lamanna bani. A pota tila hamansa lalam tum. lami la na tubtu wi han rehe hamansa na lam na tubtu nahas balam te tapa num gamonka num bakate tuhil hamansa nama. Te tuhil hamansa tna wen tum balmte te rarre hamansa num bakte hati mregen irke te ton tra ogmaku rke- herena man makum te sabla emla lam rke. mne lamnanna solon susukna nona mar makum te ngilin sablen guku. <noise> te kto hamansa wonen rke tanta pota ko ngilin lanigi kupsa has te mas sabla puts sinig. kue antuen lapsa hamnasenig aman makum traha ko solon tra tnegma ba nona man makum te sabla wogmaku nontra ramun irke tama. Te pan hamansa wonugu rke kumne tra lo tne nig te mar kto wna tama i niaku rek- kba te longlo wenguku tsinra man lme tsitsing hakpa watina i tama nakua nigna kamna ta pota baktena tra psa nigi traha tu tra wuku tra ramun rke. ramun a nigan wa nale tobu num Ken ramun rke nonte katema ba wata saplai. a ramun ke luema tina bte hala meruma rek tru katun te kari taun rek barte lura ramun u niga. traha ko trenaga tapalru ramun rke mne enigna telue rin i yasa trahe lanama tru tskitski yogana. rhene mlo- ale wa tromne muen balte kosunum. ne yantuen hala senalua. le yantuen mte me muen tsa hen te ranga gaku rke ge mas tra ha nige naga. ge mas te terko won gaga ge mas hakats nokus neguma sha nonia kate mar pan wen gaga nagi tar ma sha mar kate yomina ti terko womalu nate nigna. Itar rke tu terko maku. herena kumni mla tra ma ta katun te hrene te puli mera tanta katun tsaha niaku has rke te tre gakua katun e <hesitation> yobu hametna tanta katun. kumne ngilin hasusku nigi Traha kumne ngilin tranig te mar rhatsing wonen tsaha. Irke pumal tar e rehene kato nokune. rehena kumnu mla tarma tamar hipuli rek. tsi te yatung mera katun tsaha paplaku. yantuena te hitul hamansa wonguku rke. kba kate mlo omi ku sme nen pota ti ba ti hitots maku. ku mlo kumlo wa has tra ba <hesitation> hombru ni han bakte kate ga mats trabol Tsi te yatung mera katun tsaha paplaku. e yantuena te hitul hamansa won guku rke. kba kate mlo omi kusmenen. pota ti ba ku hitots noku. ku ron mlo kto has kumlo mlo kto has kumlo wa has tra ba hombru ni han bakte katenig mats trabol